Funinipegisi la n ni bɔna ginsi kurisi puan de la fu wan tara gogo pigesi la ti ba ni zala la dikɛ su bini. Gogo pigesi la ti ba maalɛ la fu wa nyaŋɛ dikɛ e au a puan ti la kan zɔkɛ.